Ba ni iŋɛ se'em maalɛ takata ti tu yi'ira e ti paper de la ba ni kiŋɛ ka ŋmaa la tia la lakɛ a booleŋɔ zi'an la. Ba nya san lakɛ a boolego zi'an la dikɛ doose sorɔɔ sɛba ti ba wan nyaŋɛ dikɛ iŋɛ ti a ku'ɛ ti ba nya dikɛ e doose magasin puan. Ba nya san dikɛ e doose magasin puan la nya labelɛ e nyaa bisɛ paper duma tiim la dikɛ iŋɛ e iŋɛ iŋɛ, ba san iŋɛ e la a wan lebege ti ba dikɛ ba koo la maala e daanyinɛ a wan ga'arɛ mɛ paɛ dabesa ti ba nyaŋɛ maalɛ e nyaa iŋɛ e ta lebege takata ti tu yi'ira ti pepa la. Ba doli sore sɛka maala takata n bala.